<hesitation> patuari wayah kita iih mbaya waya seteu perung gagah pelu wangun jadi sewaya se teu beweane embuk tunggioh kelaker wia barong payi pa sukure eng kumis kapa ensapa waya jadi tanbewean tano nyaku mepake laeng kumateles tesermes nyaku mateles site bia barong eng sermes pepake nuitampana rekarna nitukan tarem karna nitu perlu wianikita rior sakita weabuk wiagio nitu kan engke wangagunan nikita sandiri <hesitation> kopaloon neala ko ko gagah palola ko koberesih ko kobangun palola kori pepandang neala enteng karna koberesih korele buk sakori mepake so cukur yaku murah sedangkan semuanya sesooh karna sapa yahko buken kwa gio sedang pekekulun sesooh jadi esah mapiki- pikirlah beweane Ebuk wiang gioh ngusi tumeles <hesitation> pai pa sukure <hesitation> ebuuk wiang gioh rior korapih kogagah ko pei pa paperos nealah beren niya kelaker- lakerane tou karna <hesitation> kelakeran si teu sasiari keur sana gioh paperos nea tela beren karna sapa kori kwa beresih ko kosem brono tehko waya- wayan te mamuali wiah neuak sandiri jadi medola medola pai buat <hesitation> pasukur esokom- esokom pokok esokom rior kowangun bersih kose teu kengkei emere rete niko sedap karna sapa kerapi ku ah kori kante tuama asal- asal kori kante tuama sembarangan rem palola netou ko ko memang intelektual musti tuanna jadi pangena- genangen sako sokomen mat ma masukur laleos <hesitation> rior kong wangun pa loula